Cara tao salad buah, cara yang ke esa safe buah pake oe bersih, cara yang ke dua kaken buah sesuai baba'un, cara yang ke telu campur buah nai mango esa dalek, cara yang ke a tao tamba fani oe fa kalau hi makeek, cara yang ke lima tao tambah jus lemon, cara yang ke enam tao nan rata basa so na pedan lo mamanak esa dalek ho bisa na'an leo.